Wan jicohomé jaat womé gacombong, gacombong miin nak gusilimé: aw bébéét siit sasu népokéél, néni ubéét siit sasu épokéél ufaak, nujoow uñul so. Uñul so inja siñul, nuluuf so; néni uluuf so nupuréén gutiko gagu ubang babu nuŋa maal, nukando maal ma suup miin upuréén indé yayu; mayitee mamu. Ukando maal ma suup mé ufaak, nupuréén mo miin uŋa mo ukaan jikarari; gakarari do noñumé éñul do balumbung babu; gacombong gagu, nakaan do malémalét indé, éjobohi tout nukando mé ñumé éjoow inja ñul nuwaléén jikaaf jicoho.